कुत्तो कु अपना मालिक का पैरो मा लिपटणु बहुत पसंद होन्दु ये सी उंका शरीर से औक्सीटोसिन निकलदू जैते प्रेम हार्मोन भी बोलये जांदूँ कुत्तो ते अपना मालिक की गंद बहुत पसंद होंदी कुत्ता अपना मालिक का पैर का एंच सिर रखी क यु जतोदिन कि मालिक पर उंकू हक च और वू भी वेका परिवार कु हिस्सा छन